Bimët ose pemët teknikisht nuk munen me ni dhimt për shkak se pem- bimt nuk kanë tru edhe kshtuqe shqisat nuk munen m’i kallzu a osht tu u pre a çka osht. A ka dhimbje, a osht tu vdek? Megjithatë, edhe pse nuk kan receptorë t’dhimbjes ish kon mirë m’u munu mu kujdes sa ma shumë për bimt, për krejt pemt që i kemi përreth në natyr’.